أحب إن أنا أحتفظ باسمي الحالي لإن هوه هويتي وجزء من الذكريات بتاعتي وحضر معايا زكريات كتير سواء في الطفولة أو على مدار عمري وهو في النهاية اختيار أبويا وأمي ليا يعني، قإن أنا أحذفه أو كدا فمعنى كدا إن أنا هبدأ من الصفر، طب وأعمل الذكريات دية منين.